Kai tarai turfai. ep barnangan nah ngan dit- i- nah uring dit reh iani ep kinkinit dit reh parai lon- a- pukun gotoh ap ep singapore, ap ep- toh barnangan e nah dit reh iani uring. Itoh barnangan ning dit reh tuni sa lon ep gotoh o- ningar taem di alo't isah lon ep iah or di parai sah lon ep iah ap nah i- mener dit iasi ap dit iari. Ningan taem dit ter malum kanlon, dit utih bon ap dit parai anlon ap dit tuni ap dit iani. Ap ep nenen kaon dit los pasep pheler tinglon malum. ap ep langai ap ep- sis dit, ep boroi rokoi nah dit umi ting lon buibui, ep singapore di kani ting lon barim. ep kaukau di- kani ting lon barim ap ep was di pit pasi ting lon barim ap ep wupa, ap toh baran nangan na di haim isah, bhel mah lar toh kaikai naona- Ep sitoh ap toh baran larning ap ep baran nangan nah dit laun ontoh baran mangan rhop sa ting lon- barim. ap ep piam, ap ep sis ap ep malum sah ap ep baran nangan rop sah larep abus sah nah dil laun onep kaikai tostos sah ting lon barim ap bhel dit reh tutun onep sospen mah dit alot tostosi lakan ep iah ap dit iani